يعني انا كشخص هيه موجودي بكل مكان احب زهرة البيبون احنا نسميها البيبون يمكن بغيغ مكان تتسمى البابونج ال كذا المهم ف زهره البيبون كلش حلوي يعني هشكل نشوفه بكل مكان عدنا اشوف بيها حياة حلوي غيحه حلوي يعني البيبون فدشي كلش كلش حلو بالنسبه اللي